طبعا أنا أفظل إنه أعيش في خيمة على جمة جبل <hesitation> لإنه أكيد <hesitation> في- في قمة الجبل بيكون في هوا، في طبيعة، بيكون تحت الجبل وديان وجمال خلاب <hesitation> أكيد <hesitation> في راحة وإسترخاء وتجربة جديدة في قمة الجبل.